Sɛ epɛ dɛ ibue 'e-mail aͻͻount' a, ͻwͻ dɛ idzi kan inya abaefor ntentan na inya efir a ebɛ - ibobue wͻ do, dɛ ͻyɛ laptͻͻpo anaadɛ ͻyɛ foon. Inya a na akͻ 'google'. <noise> Ekͻ 'google' a na akͻ 'add aͻͻount'. Sɛ ekͻ hͻ a na akͻbͻ do. Afei nhyehyɛɛ no dze wo bɛfa dza ͻwͻ dɛ eyɛ na ebisadze a ͻwͻ dɛ iyi ano nyinara.